א האמער, א זעג, א סקרול דרייווער, א דרילער. צו די דרילער איז דא אלע מינע ביטס, און מ'דארף האבן אסאך מינע נאגלעך צו די דרילער.